نفضل العيش في عالم خالي من الفقر؛ السبب إن القضاء على الفقر يغير حياة الناس بشكل مباشر، ويوفر لهم احتياجاتهم الأساسية زي الأكل، السكن، التعليم، لما يتحسن مستوى المعيشة بتاع الناس، يقدروا يساهموا أكثر في حماية البيئة، وتقليل التلوث، عالم بدون فقر يعني فرص متساوية للجميع، وحياة كريمة.